<hesitation> ɗun kaa no yaawiri hannde. No telfooji ɗii ngorri, notpat ana hen, a winndan hen walla ɗo njahataa fuu tawreɗaa kayee e bikki mbinndaa ko nanɗaa fuu. Jonkaa saa kaajaaɗo marde walla wadde <hesitation> kulle kaanɗe mareede tan, non woni no ngattaa faa ñeeña.